في أحد الأيام، صغَّر ساحر نفسه عن طريق الخطأ وهو جرب تعويذة جديدة. صار بحجم حشرة صغيرة وما قدر يرجع لحجمه الطبيعي. بدأ يدور عن حل في عالمه الجديد اللي كان مليان مخاطر. وفي رحلته، اكتشف قوى جديدة ما كان يعرف عنها شيء من قبل.